Mmm davaxhichí ta vichii tu vichi ta tiempo ta quini xa nadama chí odavaxhichí ta ku initu, a ho dabaxhichi ta ku vixii, chi ta kon davii ta la verdad vixhi ta xa clima ta kini kue cambiar, oduga ininguan xhín ta ni xa choa xana.